Breshkat e kanë pllaken e fortë ose mburojën për me u mbrojtë prej rreziqeve. Munën me jetu pa ujë ni kohë t'gjatë. Hajin gjithçka, edhe bari edhe insekte. Breshkat janë t'njoftuna për lëvizje të ngadalshme edhe jetesë të gjatë. Disa lloje t'breshkave munën me jetu deri në niqin vjet.